רִיַאדְיַאת מַדַּה מֻהִימָּה בְּזַאף מַאשִי גִּיר פַלְקְרַאיָה וּלָקִין חַתّى פַלְחַיַאת יְוְמִיַה דִיַאלֶך כּתְעַלְּמְנַא כִּיףַאש כּנְפַכְּרוּ בִּטְרִיקַה מַנְטִקִיַּה וּנְדַבְּרוּ פְּלוּס נְעַרְפוּ לְוַקְת נְתְעַאמְלוּ מַעַ אַלְאָרְקַּאם חַתّى פַלְחֻ'דְמַה וְלָא פִּשִי מְשְרוּע דַאִימָא כּיְקוּן דוּר לְאָלְאָרְקַּאם מַאשִי עֲדִימָה אֶלְפַאִידָה חֵית חַאסְנַא נְפַהְמוּ כִּיףַאש נִסְתַאפְדוּ מִנָּהּוּ כִּיף דַאִימָא.